Ideal tug‘ilgan kunim yaqin do‘stlar bilan qulay muhitda, sevimli ovqatlar va qiziqarli suhbatlar bilan o‘tishi kerak. Kichik bir sayohat yoki yangi narsalarni o‘rganish ham qiziqarli bo‘lishi mumkin.